<hesitation> nakinina <hesitation> nyikona tinaña tinaña ti ña danga tenda datyona datsoyona nu aru te, dani dakena tinaña ña kua dakidexiri tuxi, wa ñkido danga nda dakena ndote, te nda dawina ña kua datya yoto, naku tyo, oxi yoko adi, adi nakanú.